जूस मुंखे आलू पोकने एभी तो हौं एक लोटी कोरदा सोबसे एज टू तेंदो कोनी पनी प्रीलेरदा। या फिर टेटके बुरा तेंदे आलू चोददा। तो देर रात तक गर्मी खत्म हो जाएगी और जल्दी पक जाएगी